skattbyrði lágtekjufólks lækkar um tvö prósentustig og barnabætur hækka samkvæmt tillögum sem fjármálaráðherra kynnti í dag breytingarnar kosta ríkissjóð um átján milljarða á ári forystumenn stærstu verkalýðsfélaga landsins lýsa yfir vonbrigðum með tillögur stjórnvalda og segja að þær hafi gert að engu vonir um að hægt væri að hleypa glæðum í kjaraviðræðurnar formaður bankaráðs Landsbankans segir að reynt hafi verið að gæta hófs og fara

varlega við launahækkun bankastjóra en laun bankastjórans hafi dregist aftur úr launum annarra hækkunin samræmist eigendastefnu bankans framkvæmdir við nýjan skóla leikskóla íþróttahús og sundlaug eru hafnar í Reykjanesbæ áætlaður kostnaður er rúmir fimm milljarðar króna bæjarstjórinn segir að bærinn hafi ekki efni á framkvæmdunum sem stendur er þekktastur fyrir að hafa leikið forseta Úkraínu í vinsælum sjónvarpsþáttum rétt eins og persónan sem hann leikur vill berjast gegn spillingu

kynntu fulltrúum vinnumarkaðarins tillögur sínar í dag sem ætlað er að greiða fyrir kjarasamningum stéttarfélögin fjögur sem leitt hafa yfirstandandi kjaraviðræður lýstu í dag reiði og sárum vonbrigðum með þær óvíst er því um framhaldið á næsta samningafundi með Samtökum atvinnulífsins á fimmtudaginn dagurinn var langur og að loknum ríkisstjórnarfundi

komu forseti a s í og varaforsetarnir tveir til fundar við oddvita ríkisstjórnarinnar og félagsmálaráðherra þegar tuttugu mínútur voru eftir af fundinum strunsaði Vilhjálmur Birgisson fyrsti varaforseti a s í út af fundinum og var greinilega heitt í hamsi þá komu fulltrúar Samtaka atvinnulífsins og síðasti fundurinn var með fulltrúum Kennarasambandsins b h m og b s r b nú þurfum við við að taka það sem okkur var sagt og bera það undir baklandið

vera lækkað skattþrep er það eitthvað sem að myndi hugnast þínum félögum okkar stefna er sú að það verði fjölgun á skattþrepunum en auðvitað líka viljum við tryggja það að fólk sem hefur minnst á milli handanna að það beri mest úr býtum að það gæti verið eitthvað sem

líka vel við en ég á eftir að ræða við

leist ágætlega á þetta við verðum að taka mið af því að hagkerfið er að kólna mjög hratt og

raunveruleiki verður að koma inn á samningaborðið á einhverjum tímapunkti þessar tillögur eru afrakstur þess samtals sem við höfum átt undanfarið ár við aðila vinnumarkaðarins og forsvarsmenn sveitarfélaga

þar sem hefur komið fram mjög sterk áhersla á umbætur í húsnæðismálum sterk áhersla á umbætur í skattamálum og áhersla á að við vinnum hér saman að aðgerðum sem auka hér félagslegan stöðugleika samhliða efnahagslegum stöðugleika þannig að þessar tillögur tvímælalaust

mikinn samhljóm með því sem verkalýðsforystan hefur sagt hingað til frá aðgerðum í húsnæðismálum hefur þegar verið greint að hluta og enn fremur varðandi félagsleg undirboð og þá hefur verið bætt í barnabætur ríkistjórnin leggur til að fæðingarorlof verði lengt um þrjá mánuði og bætt verði við skattþrepi fyrir þá sem

laun hver er verðmiðinn á þessu heildarumfang þegar nefnt varðandi húsnæði skatta fæðingarorlof er kannski nærri þrjátíu milljörðum þegar við horfum til næstu þriggja ára eins og kom fram í fréttinni

formenn þeirra fjögurra hafa leitt þessar

þær vonir séu nú orðnar að engu hjá mér er Drífa Snædal

a s í drífa hvað gerist næst núna fara þau sem eru í viðræðum

á fimmtudag hvað þarf að gerast til að afstýra því ja það þyrfti að koma

frá stjórnvöldum heldur en

a s í eru fjörutíu og átta er samhljómur við skulum heyra hvað formaður v r hafði að segja um

málið fyrr í dag það sem ríkið hefur verið að taka af umsömdum í skatta í oftöku skatta hingað til meðal annars með tekjutengingu bóta húsnæðis og

barnabóta við erum ekki að ná því einu sinni til baka og það eru gríðarleg vonbrigði kröfugerðin okkar felst í því að semja hér um það að fólk geti lifað og náð endum saman á dagvinnulaunum og við höfðum vonast til þess að skattkerfisbreytingarnar myndu hjálpa til við að ná því markmiði sem að þær svo sannarlega gera ekki þannig að krafa stendur þá í rauninni á

Samtök atvinnulífsins að ná því markmiði ég myndi segja að mín tilfinning er sú að staðan er grafalvarleg hingað að tala um skattamál þá erum við að gera nákvæmlega það sem við

fyrir ríkisstjórnina skiptir öllu að standa við það sem um

talað við

Landsbankans segir að launahækkun bankastjóra hafi verið hófleg í þeim skilningi að hún standist viðmið í eigendastefnu ríkisins og starfskjarastefnu bankans launahækkun bankastjóra

bankasýsla ríkisins kallaði eftir skýringum frá bæði Landsbankanum og Íslandsbanka sem einnig hafði hækkað laun síns bankastjóra í svari Landsbankans er meðal annars vísað í eigendastefnu sem tók gildi fyrsta júlí tvö þúsund og sautján þar sem kveðið er á um samkeppnishæf en hófleg laun og ekki leiðandi formaður bankaráðs segir launahækkunina hóflega hún er hófleg í þeim skilningi að þetta er það viðmið sem er í eigendastefnu ríkisins og innan viðmiða í okkar starfskjarastefnu forsætisráðherra fjármálaráðherra og fleiri hafa gagnrýnt hækkunina og sagt hana ekki hóflega helga Björk segir að þegar lögum um þetta hafi verið breytt hafi bankinn verið að ráða nýjan bankastjóra bankastjóralaun í Landsbankanum hafi dregist aftur úr launum stjórnenda hinna stóru bankanna og ljóst hafi verið að nýr hæfur bankastjóri fengist ekki á launum forvera síns sem var með nærri tvær komma eina milljón á mánuði Lilja Björk Einarsdóttir var ráðin á þeim launum í janúar tvö þúsund og sautján og í kveðið á um að launin hækkuðu í þrjár milljónir og tvö hundruð og fimmtíu þúsund í júlí það ár og við síðustu endurskoðun sem er árleg fóru launin í þrjú komma átta milljónir króna þannig að þessi bankastjóri fer úr tæplega tvö komma eitt upp í þrjú komma átta það er rétt sem er eitt komma sjö milljónir það er rétt er það hóflegt það má alveg deila um það en það er innan þess ramma sem okkur var settur og í samræmi við starfskjarastefnu bankans sem hluthafar bankans samþykkja á aðalfundum Benedikt Jóhannesson þáverandi fjármálaráðherra sendi opinberum stofnunum í byrjun árs tvö þúsund og sautján bréf um að opinber fjármálafyrirtæki sýni hófsemi í launakjörum laun verði samkeppnishæf og ekki leiðandi og engin stór stökk tekin sem og að tekið verði tillit til stöðugleika á vinnumarkaði helga Björk segir að tekið hafi verið tillit til þessa alls spurð hvort hún sé

ósammála gagnrýni forsætisráðherra og fjármálaráðherra í bréfi okkar til Bankasýslunnar að þetta var svolítið vandmeðfarið við höfðum ramma sem við þurftum að fylgja og þetta hafði bara skekkst töluvert í sjö ár áður en kom að því að ráða nýjan bankastjóra þannig að við skiljum

blasti þetta við okkur fyrir tveimur árum og við náttúrulega stöndum við þá ákvörðun okkar frönsk stjórnvöld hafa fordæmt vanhelgun áttatíu legsteina í grafreit gyðinga nálægt Strassborg atvikum þar sem ráðist er gegn gyðingum hefur snarfjölgað í Frakklandi að undanförnu það var ófögur sjón sem blasti við þeim sem koma í þennan grafreit í

í Frakklandi þarna var búið að spreyja tákn nasista á legsteina um áttatíu gyðinga sem þarna eru grafnir stjórnvöld í París hafa fordæmt þennan verknað Emmanuel Macron forseti Frakklands sá ástæðu til að votta virðingu sína í dag

Benjamin Netanyahu forsætisráðherra Ísraels tók í sama streng

í nótt í dag var búið að skipuleggja fjöldagöngur og aðgerðir víða um Frakkland gegn gyðingahatri sem hefur aukist verulega í Frakklandi að undanförnu í fyrra skráði franska lögreglan fimm hundruð fjörutíu og eitt atvik tengt gyðingahatri miðað við þrjú hundruð og ellefu árið áður fólk sem fæðist með líffræðileg kyneinkenni sem eru ekki dæmigerð fyrir karla eða konur

heilbrigðisþjónustu hér á landi samkvæmt rannsókn Amnesty International frumvarp til að bæta úr þeirri stöðu gengur ekki nógu langt að mati sérfræðings ný skýrsla sem Amnesty International lét gera um stöðu intersex fólks innan

sem vinnur í höfuðstöðvum samtakanna innan deildar sem sinnir kynhneigð og kynvitund vann skýrsluna

fjölskyldur þeirra leita til heilbrigðisstofnana skorti skýrt verklag og þverfaglega nálgun sem og félagslegan stuðning til stendur að leggja fram frumvarp um kynrænt sjálfræði sem samkvæmt skýrslunni ætti að skapa tækifæri til að vernda réttindi intersex fólks á öllum aldri

sig ekki fá fullnægjandi heilbrigðisþjónustu er það rétt þessi skýrsla

full ástæða til að skoða athugasemdir sem lúta að

hefur verið opin

og þeim tíma er lokið

framkvæmdir eru hafnar við nýjan grunnskóla í Reykjanesbæ framkvæmdirnar eru þær umfangsmestu sem bærinn hefur ráðist í og áætlaður kostnaður er rúmir fimm milljarðar króna íbúum Reykjanesbæjar hefur fjölgað um þriðjung á nokkrum árum og nú

er svo komið að bærinn er orðinn fjórða stærsta bæjarfélagið á Íslandi með tæplega nítján þúsund íbúa fjárhagsstaða Reykjanesbæjar var mjög slæm á árunum eftir hrun en samhliða fjölgun íbúa hafa tekjur aukist og fjárhagsstaðan batnað en þessari fjölgun fylgja vaxtarverkir til dæmis þegar kemur að innviðum til þess að bregðast við mikilli fjölgun barna eru hafnar framkvæmdir við fyrsta áfanga

auk grunnskóla

verða í byggingunum leikskóli íþróttahús sundlaug útibú frá tónlistarskólanum félagsmiðstöð og bókasafn með þessu eruð þið að bregðast við fjölgun íbúa já sérstaklega í þessu hverfi innri Njarðvík þar hefur vöxturinn verið hvað mestur stapaskóli er umfangsmesta framkvæmd sem ráðist hefur verið í Reykjanesbæ samtals verða byggingarnar rúmlega tíu þúsund fermetrar þar verður pláss fyrir um sex hundruð nemendur og áætlaður kostnaður er rúmir fimm milljarðar króna

efni á þessu þetta er mjög góð spurning við erum að byggja til langrar framtíðar svona hús þurfa að

tugi ára og það má vel vera að við höfum ekki efni á því núna akkúrat en framkvæmdir eru hafnar og við sjáum fram á að þegar þessi skóli er búinn það eru nokkur ár í að þessari framkvæmd ljúki að þá verði hagurinn orðinn betri heilt yfir segir Kjartan að vel gangi að takast á við mikla fjölgun íbúa mikið af íbúðarhúsnæði sé í byggingu á sama tíma og fasteignaverð hækkar en eins og komið hefur fram í þá erum við ekki ánægð með viðbrögð ríkisins við þessari fjölgun það er hvað varðar ríkisstofnanir eins og heilbrigðisstofnun og og fleiri slíkar og höfum verið að ýta eftir alvöru viðbrögðum þaðan þá víkur sögunni að Kastljósi það verður í lengri kantinum í kvöld eða hvað Einar

áhrif hefur ný tækni á það hvernig við hegðum okkur gagnvart hvert öðru hvernig við kjósum og hvernig samskipti

til dæmis við börnin okkar ég veit alveg að heyrir í mér hún bara hún bara kýs held ég að vera í símanum fókusa hún er meira svona já hún er meira að fókusa á símann en mig samskiptin verða oft svolítið hæg og ekki mjög góð samskipti maður þarf eiginlega ef maður ætlar að vera með einhver áhugaverð og góð samskipti þá þarf

símann frá sér

við heyrum í þessum krökkum og

á eftir gestir okkar eru að koma sér fyrir við sjáumst hér að loknum fréttum veðri og íþróttum þegar nýr forseti verður kjörinn í Úkraínu í næsta mánuði gæti lífið líkt eftir listinni frambjóðandinn sem hefur mest fylgi í könnunum leikur forseta landsins í afar vinsælum sjónvarpsþáttum þetta er daginn sem hann kom til að skila gögnum og staðfesta framboð sitt til

hefur enga reynslu af stjórnmálum en þekkir það hins vegar að vera forseti í sjónvarpinu kjörinn með tveimur þriðju atkvæða eftir að nemandi hans tekur upp myndband þar sem kennarinn úthúðar fyrir þessa ræðu verður

Holoborodko frægur á svipstundu býður sig fram til forseta til að berjast gegn spillingu og

hagsmunum hefur nú stofnað stjórnmálaflokk sem ber sama nafn og sjónvarpsþættirnir og aðalstefnumál hans rétt eins og persónunnar sem hann leikur er að berjast gegn

spillingu sem er vissulega raunverulegt og útbreitt vandamál í Úkraínu

mælist nú með um þrjátíu prósenta fylgi í skoðanakönnunum mun meira en

sem eitt sinn var forsætisráðherra landsins og sem verið hefur í alvörunni forseti Úkraínu síðan tvö þúsund og fjórtán Haukur Harðarson verður með í íþróttum kvöldsins það verður hart barist um sæti í undanúrslitum bikarkeppni karla í handbolta þegar Afturelding tekur á móti f

í beinni á RÚV tvær Hlynur Bæringsson

í körfubolta kveður þegar Ísland tekur á móti Portúgal í Laugardalshöll á fimmtudaginn og Manchester United vann sinn sjöunda leik í röð á útivelli þegar liðið lagði Chelsea í sextán liða úrslitum ensku bikarkeppninnar í fótbolta skattbyrði lágtekjufólks lækkar um tvö prósentustig og barnabætur hækka samkvæmt tillögum sem fjármálaráðherra kynnti í dag breytingarnar kosta ríkissjóð um átján milljarða á ári forystumenn

stærstu verkalýðsfélaga landsins lýsa yfir vonbrigðum með tillögur stjórnvalda og segja að þær hafi gert að engu vonir um að hægt væri að hleypa glæðum í kjaraviðræðurnar formaður bankaráðs Landsbankans segir að reynt hafi verið að gæta hófs og fara varlega við launahækkun bankastjóra en laun bankastjórans hafi dregist aftur úr launum annarra hækkunin samræmist eigendastefnu bankans framkvæmdir við nýjan skóla leikskóla íþróttahús og sundlaug eru hafnar í Reykjanesbæ áætlaður kostnaður er rúmir fimm milljarðar króna bæjarstjórinn segir að bærinn hafi ekki efni á framkvæmdunum sem stendur